Pues depende xi comid, lanii vali nugyas zëty, rtio teni danunuchi riu zëty lo zhrëny un rnirava chi run ni mal danun, chi racxunu después gula val gydaw xatnu, chi rac xpanznu, xi zroó’tenu, zac nu gord xi, xi quëity nu gyen nu gan zanu, val quëity zaá xate’nu gula zac lany nuu, gula nu’ vez rdawnu cos-cos <hesitation> nu’ vez hasta racxunu rap nu galgyex ro’ru rni ra’ba, que nu’ cos run diabet danun rni ra’ba, que nu’ cos, xi zy runen danunu como buny, queity rquindi guydaw xathnu nu’ te medid ghydawnu, gula gyen ganu por ghydawnu, ghydawnu cos ni queity nu’ di zëty, cat nu’ di zah, val za ra cunyia za ra, te nii na gwen, ra get na queity rquiny di ghydaw xatnu get, te nii rtio’tega rani rni raba, ra get guhz ra get nxa, nu’, ghydaw canu per nu’ th medid queity za demaste di za tedyzu tezanu rate coz, xi mientras zaa ganu, xi zun za ra comid guen danun xi mientras gyenu garzizy gyenu, te cat gyandinii ra te’xnu guni mal te’xnu, te zino’ zy zëzy ru gatynu gac’xunu maru gal gyex roo ru ¿xi cun mëly gyac’nu?.